Buwirgaal vacuum e amfire to hautaama e inji ko wi'ete moto, e wiyno waate nder injiwa e wuwa buri e chollaaje. Buwirgaal ko wiyeete vacuum e amfire e lamtarki.